L'ambición apucha alas pressonas a rescrecel, assental llegaerus cralus i ensestil frenti alos estáculus, lo que ayúa al déssitu pressonal.